Me emu sedeng okakara mu muaku nyme kibong mu be asuamumu bii nyke ka fua bi dati aku kibong busong mbu nyn o baned bairing busong atchiring nynke oso kom ne okundi mu me ufum baned ba run busong-o ke-bong biem nbi okagara mu okabang ofu o-chi-chi diben-ndi oned ke ndi chuom. dipen. ndi. oned. mbi aku kan-kan kpok na abua chi-naa a baned ba kpu gang kbiat ekebe nyi a ma kabang afu a chikin-achikin oki-ki-chi ki nuakilkin. o-shee baned nba kpu batcha atche wantak e-shee nya aku nyibantem-achi-kisi ditchi ne-ditchi nmbe ba juing nke ba ju baned kpole biem mbii a mou-aleabang atu a-chi ene baned ba chi-ba-chi tunde. ke bi mu sedeng bitu okagara o-bakwane obrogbabe be okibe ohiange ke o-shee buten achiwin ke o-shee bukyi mu me ese biem chouo kantale nyn bi-chi nbe ba janang-kirang amuoa jadang ene kantak kii chi esu eku esung nki ke bii mu-tim okagara arung ke ba ma janang bi-chi baku knon. Ba´jadang b´kwom nbi-nyi ene ke bii mú bi jung ki bá jung ki bá juaa kanteg ki-nuá omu okúba nag katak okwo gban kan-kan biem ó da fe ke katche bii mu ṅjuo bífa okagara okan o-kan ó mung be bien éten a mu-o bangé ofu bii djat bii chii bi-djadang bitchi bú mãn kisé nki anyi nki-ko baku kwou tó bii chii chi ba dakú djat-o-jat bikõ kiren esu eku ejana e tib-ene nang ese efi tó ekía-bé biem mbi bikwon eten bi na-kan kanong, ese ekú e káan etcha nki bi mu sedeng bifu okagara ofa ákpuga ke bijing nbiten nbi osowo okíbé ne mbi bi mu djie ányi ke o\shee mu ten mu ké mbang mu ba dá kó Nigeria kan-kan gbáat mu ké múo nwa kebong ba nkere a mbé né-ba fuoñ be bii mu djuong bifu atchíe ku bá ntiachi-kise bá shéng ndúgé, a bé kwan bi mu-sheng bakud, abékwan bi-mu-sheng biru, katag-nya onet oku-ku ke o-shee mú men mu obrõgba bi oshibe biem chouo é song eku nwo banet mu biem chouo-é song eku nwo banet mu biem biko o-shee bukyi kwan mu ne kirim chúom anyi kisi nki-kibi nké ki-rang bá bé nbá kédéng bi chi esu eku é dibing Esi-eku ékán nki ke bi mu tim o tu-di shi mu kibong bifu á kuba chi muo esim kwan kere bá chi etén bá mú bá-chi kpa-kpa-kpa mbi ó-shee eten ómu ótibe ka-shú kibong-kibong, o-shee, eteng a-mú mu bá ndinge o-shee mu ba bakun, o-shee mú bira nkabé nfu o-okagara mu kibong. O-shi di zung chuom ndin bukyi bu kpen bu nyi be okundi bi-kpen bi tcha mé mu sedeng ke nkré-nkré nfu buom eten nang ye-nang ye, esi nyi koo. esi nang nyi kanong tcha a kwom payep. tchá akwom ká kao afe anyi kafa a ja chuom a ku djii kena nbi anyi oka-gara á mbi bifi jang é chwap-o banet chuo mbéba chii bankponge okagara batuche bikét akpuga bá dá kõ o bá waa ené ke biket akpuga.